أذا رجعت ألف سنة لورة أول شئ أحاول أتعلمة عن طريقة حياتة وان أتأقلم وياهم بعدين استخدم معرفتي بالعلوم والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة علشان أساعدهم مثل تحسين زراعتهم أو علاج أمراضهم واحرص على ان اكون حذر علشان ما أغير التاريخ بطريقة تؤثر على المستقبل وايد.